Itie sé ámí nka ákpátré ámí ádé Abák, mmé ká Abák. ílùñ ékódó Abák ñnùñ ñké bá ñné átén ékámí. m̃áñ ñtié. Ábák ánéké áfón étieti. Ábǎk ádé ílùn ádé íkáñ ábábá ùked íní, ùgwémé. ákònòjò ánákùd íkáñ ánùñ ákámá ñnùñ ngwó ké ñkáñ ùmiem ñká Ábák ádó m̃ùñ ñké kùd ùfókngwéd. étí ùfókngwéd ánùñ ábá k ñkañ ùdò. éti ùfokibók ábá. ñsiò ñsiò mkpó ábá, ùkéd mkpó ùrùa ò sé afò jéjém ídeb k’ùrùa mmò ábá ké Ábák Ábák ádé itié ágwò kémété idùñ ánùñ ákòb íném idem. Ábak ádé iti ágwò ákeméké íbá <hesitation> ùnánáké mkpó ñtékéd and ùƙéd mkpó ádè <hesitation> ákèm ibád ké Ábáki ámàbá dé ánákòb íném ìdém áfo. Abák ádé itie ádéhé íkóm áfó áká ídáhám áká mfiném ákéjém ùfók sé áràñ ánákùd sádé ùfók ágwák ke Ábak sé ágwò ákémi írùñ íṉùñ íbó wen though ájém írùñ as a family <hesitation> írùñ ñté ékpùk. ámékémé írùñ. <hesitation> Ábák ádé itié ádéhé sé áfó jém ánáté <hesitation> Ábák ádé itie ádéhé sé àfó jém ánáte ákùd.